अन्ग् जुदि ब्रेक्फस्त् मने पुन्गु जनयु, अहर्, अपै, लन्स् सन्जुकु जनयु, बल दिनरे खोरो जनयु वितिरु मवे वोन्से स्किप् खलम् नन्गु। भेने वितिरौ स्किप् खलम् नन्गु हेर्गन् ब्रेक्फस्त् क करोन् ब्रेक्फस्त् जैव सिनु। अन्ग् जुदि ब्रेक्फस्त् मने पुन्गु जनयु, अहर्, अपै, लन्स् सन्जुकु जनयु, बल दिनरे खोरो जनयु वितिरु मवे वोन्से स्किप् खलम् नन्गु।